Ngë kam e drënguar kurrë, ma u te kry- kam e ghuzartur sa të i vu shërbise të vogla si mënd jenë kliçe, si mënd jenë kufje, si mënd jenë su- monedha, si mënd jenë ghrane <hesitation> pranë ë vunë sempri ka ajo anë, ka ana e drejtë, quindi e ghuzar pë’ rto shurbise.